Nin' chuku hìo ruba min chutaj si 'ngo chutaj ni ñan baj nànὸ' 'ngo sí chuj, ni si 'hiaj chuj bin si un' à' sé si kan' ba sí ni ka' unun chuj baj sij ni unânj chuj, bé ta ta'nga ta bin 'hiaj chuj ba 'ngo chu'be ba 'ngo sikúj ba kuâhiu taaj kuâhiu rô', ni taj si ata chuj taaj rasun aché chuj taj si nnùn 'ngo rasun chiráj chuj baj chuj, kwenta si chuku hìo ruhuâ bin chuj taj si nnûn rasun heahì' rô' man rasun heahì' chiráj chuj, sani unânj ke chuj si hìo ruhuâ chuj si ba 'ngo chukuáj, hìo ruhuâ chukuáj sà' si keché hiôt ni ba chukuáj ni kìsìj chuj a' che a sé si nâ kìchìj kìsìj chuj ni kὸ'ὸ' chuj takó rè', ni taaj chukuáj ni hìo unânj chuj atûj chuj riki koj chîj bì chuj baj chuj, sta bin nìn' chuku hìo ni chuku nan naj ruhuâ bin 'ngo urrûj si riñan ata urrûj 'ngo rasun 'ngo chun, 'ngo si ata chuj naj ruhuâ aché chuj si rûn', ta bin ta bin 'hiaj nìn' chuj chukuj naj bin chuj ba 'ngo chachij naj ruhuâ aché chachij, ni síj chuj ñan síj chuj châ chuj si stane rô' ni hìo ruhuâ stane ni unânj ruhuâ stane, si rû'min 'ngo chuku kù'nàj ninan naj ruhuâ aché chuku ninan, ta ba ta bin nìn' chuku naj ruhuâ aché si sé taran' nìn' chuj hìo aché, ni sé taran' nìn' chuj an naj aché si ta ni ni ni ni ba ko'ngo chuku aché naj, ni ta ba chuku aché hìo ninin bin nìn' chû'.